<noise> Kanelôni, <noise> spagety, <noise> pene, <noise> fuzili, <noise> farfaly, <noise> Loingine, <noise> makarôny, <noise> ravioly, <noise> lasagna, <noise> tagliately.